Da mitady raha sarotry avao koa anareo ty sa hoa, aia koa biby da mifampita anatry agny, fa gne fomba fisakafoanagny avao zao gn'hitako fomba fitadiavagny sakafo avao zay gn'itako hoe zao gnanine endriny da izao koa gn'anine e zanany fa la ankoatran'izay hoe fahalalagny manokagny en hum sy misy sa hoa.